So mi naani un inni kalimawa launiji boɗejum ndiyam mi siftoroyta. A anndi kanjam ndiyam e ɗan ranni tas. Yandego mi yahayi lumo sai mi fofta e higiraawo en o wati kolte boɗeje tas.